Maro karazany zany ñy faritsy <shushes> misy aminay atoy: -Ahitatsika ny Andringitra zay, ahitatsika ny Tsaratanàna, ao ro tsiafajavo, misy koa ro maromokotra, misy koa ñy renirano: ao ro mangoky, ro fiereña, onilahy, misy any farihy atao hoe alaotra, ao ihotry, ro kinkony zay, ahitatsika any ro betsiboka, mangoky.